komið sæl hvað eru hjúkrunarheimili og hverjir eiga að

þessi spurning hefur verið sett fram síðustu daga eftir að athygli var vakin á því að fyrir kemur að yngra fólk með ólíkar þarfir búi innan um aldraða á hjúkrunarheimilum landsins fréttir hafa borist af því að sambýlið á hjúkrunarheimilum gangi illa vegna þess hve þarfirnar séu ólíkar og dæmi séu um að fólk þori ekki út úr herbergjum sínum af ótta við nágranna sína hingað eru komin þau Pétur Magnússon forstjóri Hrafnistuheimilanna og formaður Samtaka fyrirtækja í

Sigurðardóttir formaður Öryrkjabandalags Íslands velkomin samtökin héldu málþing í dag um unga íbúa á hjúkrunarheimilum undir yfirskriftinni hvar á ég heima talsverð umræða um þessi mál undanfarna daga og þú hefur sagt að það henti oft illa að yngra fólk búi

að þarna væri verið að veita öldruðum einstaklingum þjónustu þetta eru yfirleitt alltaf aðilar sem þurfa mjög mikla þjónustu og bíður eftir því að verða hressara svo það komist heim en þegar fólk flytur

búseta viðkomandi og heimili viðkomandi þannig að fólk flytur þangað inn og því að margir þeirra eru í þörf fyrir fyrir þjónustu það er

einhvers þess háttar en það sem hefur verið að breytast undanfarið er

má núna búa á hjúkrunarheimilum og í sjálfu sér er það alveg sjálfsagt mál sem slíkt höfum verið að lýsa áhyggjum okkar af undanfarið er að þessum íbúum sem maður hélt kannski að yrðu algjörar undantekningar þeim hefur verið að fjölga svolítið og í rauninni

vil bara taka það skýrt fram að

þjónusta alla og gera það vel en við setjum nú bara svona siðferðislegar spurningar við það að ungt fólk kannski á þrítugs eða fertugs aldri flytji inn á hjúkrunarheimili sem eru kannski inn á tíu manna deild þar sem allir hinir á deildinni eru níutíu ára eða jafnvel eldri þurfa mjög mikla þjónustu en viðkomandi er

að búa þarna í þrátíu ár og í rauninni það sem við erum bara að vekja athygli á

í dag og þessari umræðu síðustu daga snýst um að hvort að virkilega árið tvö þúsund og átján getum við ekki gert betur fyrir unga einstaklinga heldur en þetta og ég vil taka það aftur fram að ég er ekki með neina aldursfordóma eða neitt svoleiðis en en fólk á þessum aldri er

öðrum takti í lífinu en þeir sem eru níræðir eða hundrað ára fólk er með ólíkan matarsmekk ólíkan tónlistarsmekk bara lítur ólíkum augum á félagslíf og félagslegar þarfir þannig að við viljum í rauninni hvetja stjórnvöld til að gera breytingar á þessu þannig að í versta falli ef að það atvikast svo að ungt fólk þarf að vera á hjúkrunarheimilum að

deildir fyrir þannig að fólk sé í samvistum

á svipuðum aldri með svipuð áhugamál ert þú sammála þessu Þuríður já mér finnst nú Pétur orða þetta bara ágætlega sjá það að að þjónustan yrði færð að ungir einstaklingar geti bara búið heima hjá sér þetta eru eins og við þekkjum bara dæmi um fjölskyldufólk og stjórnvöld eiga náttúrulega bara að koma til móts við þær þarfir sem það fólk hefur og það er fyrst og fremst það sem við höfum verið að horfa til það er svona

þjónusta heiman fyrir n p a notendastýrð persónu já notendastýrð persónuleg þjónusta

sem mér finnst að við ættum að horfa frekar til nokkurn tímann frekar en að og það á náttúrulega aldrei að vera fyrsta val af því það er einfalt fyrir sveitarfélög að koma einstaklingi inn á hjúkrunarheimili

það á að leita allra allra úrræða og allra leiða til þess að þjónusta fólk heima hjá sér já en það eru náttúrulega ekki allir sem geta búið heima hjá sér eða hvað vegna hvers nei ég spyr já ja það er bara spurning hvaða augum við lítum á það ég ég þekki alveg einstaklinga sem hafa verið inni á stofnunum í kannski eitt og hálft tvö ár áður en þeir fóru og fengu sjálfstæða búsetu og þá kom náttúrulega í ljós að þau gátu með viðeigandi þjónustu n p a þjónustu til dæmis eða aðstoð já Pétur þessi staða er samt sem áður sú að nú er ungt fólk eitthvað af því inni á inni á þessum hjúkrunarheimilum þú hefur lýst því að

að fólk þori ekki út úr herbergjunum sínum á hjúkrunarheimilum vegna þess að það er fólk með erfiðan geðsjúkdóm í herbergi eru eru dæmi um

ofbeldismál á hjúkrunarheimilum já það er svona önnur umræða sem tengist hjúkrunarheimilunum líka sem þarf ekki endilega að tengjast ungu fólki

í rauninni er þessi umræða

og varðandi þetta sem þú ert að nefna núna þá erum við kannski ekki endilega að tengja það við ungt fólk það sem gerist er

úrræði fyrir aldraða einstaklinga sem eru með mjög erfiða geðsjúkdóma og þeir eiga oft á tíðum ekki heima inn á deildum á hjúkrunarheimilum með hefðbundnu fólki sem býr

ég er að tala þarna um undantekningatilfelli og það vantar sárlega og þeim þarf að fjölga mikið og

það sem þú ert að vísa þarna til eru raunveruleg dæmi sem koma upp einstaka sinnum ekki oft en einstaka sinnum á hjúkrunarheimilum þar sem fólk er í rauninni ekki í fólk með erfiða geðsjúkdóma er sett inn á hjúkrunarheimili og það getur verið mjög erfitt ástand sem skapast þá fyrir kannski aðra íbúa sem búa þá á hjúkrunarheimilinu með viðkomandi og þetta getur verið mjög erfitt ástand fyrir ja íbúana sjálfa aðstandendur þeirra og ég hugsa

þess einstaklings sem þarna

búsetuúrræði og samfélagsþjónusta sem við viljum ekki bjóða öldruðum einstaklingum upp á í dag það er þessum hefðbundnu notendum hjúkrunarheimila hafa komið upp ofbeldismál við höfum bara nokkur nokkur dæmi um það og þau koma bara reglulega sem eru þá inni á venjulegum venjulegum hjúkrunarheimilum eða venjulegum deildum og þetta já auðvitað reynum við að gera allt sem við getum til þess að leysa úr þessu þannig að þannig að

mál verði ekki langvarandi og erfið en þau eru mjög erfið

standa yfir og þarna þarf sannarlega að gera bragabót og og í rauninni bjóða einstaklingum upp á þjónustuúrræði með réttri þjónustu þar sem

rétt þjálfað starfsfólk því að almennir

hjúkrunarheimila er ekkert sérþjálfað í geðsjúkdómum frekar en öðru en þetta virðist

að einhverju leyti þá skorti bara þessi sérhæfðu hjúkrunarrými já já eða eða sérhæfð úrræði þetta

vera hjúkrunarrými en einhver sérhæfð úrræði og maður

áhyggjur af þessari þróun að það sé

að blanda öllum öllum saman því því að við þurfum að horfa vel til þess að hver einstaklingur fái að njóta sín jafnvel þó hann búi á hjúkrunarheimili því að þetta snýst um lífsgæði fólks og

ég hef nú starfað í þessum geira í tíu ár og ég held að besta reglan sem ég hef lært er að koma fram við aðra eins og þú vilt láta koma fram við þig og þá þurfum við að hugsa

það í stóra samhenginu og og

lífsgæði fólks þetta rímar nú svolítið við það sem þú varst að segja á málþinginu í dag að fólk ætti að reyna að ímynda sér hvernig það vildi búa sjálft

fyrir aðra einstaklinga en ég talaði líka um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og mikilvæg nítjánda greinarinnar sem er sjálfstætt líf og ég ég eiginlega kallaði eftir stefnumótun í sko heildarstefnumótun í þessum málum og ég held að það væri gott ef við settumst bara soldið niður og yfir það hvernig við viljum hafa þetta í framtíðinni já og af því hann talaði um

margir væru settir saman í box að að einmitt á þessu málþingi í dag kom upp þarna varðandi aðgreinandi eða þú veist að við ættum ekki ættum ekki að vera í samfélagi sem væri aðgreinandi og þetta hlyti þá að vera ekki aðgreinandi að fólk væri sett saman inn á stofnanir mismunandi

nákvæmlega það sem það er já um leið og þú tekur einstakling

á stofnun þá er hann orðinn

aðgreindur frá samfélaginu og hefur ekki hann missir ákveðin réttindi til dæmis sem hann hefur áður eins og bara ferðaþjónustu hann getur ekki ákveðið hvað hann ætlar að borða í kvöldmatinn og jafnvel ekki hvenær hann fer að sofa þannig að þetta er bara úrelt úrræði og í raun og veru bara úrræðaleysi stjórnvalda já og þegar þau fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi

fólks að þá undirgangast þau um leið þá skyldu að setja peninga og fjármuni í úrræði en ekki að viðhalda einhverju einhverju sem er orðið gamaldags og steinsteypa kannski samkvæmt upplýsingum frá landlækni þá bíða að meðaltali fjögur hundruð og ellefu manns eftir hjúkrunarrými núna í september og það er tuttugu prósent fjölgun frá sama tíma í fyrra öldruðum á bara eftir að fjölga hlutfallslega á landinu já Alþingi samþykkti núna í vor lögin um notendastýrða persónulega þjónustu en sveitarfélögin vilja fresta því að hrinda þeim í framkvæmd þessi kerfi sem virðast eiga að þjóna þessum stóru hópum fólks þau virðast bara hreinlega ekki

fá fjármögnun sem þarf er það

nei því miður

virðist þetta virðist þetta ekki vera að virka nógu vel í okkar samfélagi það

eins og er og ef við tökum þessa biðlista sem sem dæmi þá er það þannig

meðal

aldraðra

í dag er tæp tvö ár kannski rúm tvö ár og ef við setjum þetta í samhengi við það sem Þuríður var að nefna með unga fólkið sem kemur inn ef

inni á hjúkrunarheimili í þrjátíu ár sem að manni finnst náttúrulega bara ekki mönnum mönnum bjóðandi að þá er semsagt að meðaltali búið að skipta fimmtán sinnum í herbergjunum í kring á ganginum þar sem eitthvað sem maður vill

málþinginu í dag er að þessu yngra fólki er er að fjölga inni á hjúkrunarheimilum og núna eru átta prósent hjúkrunarrýma á Íslandi setin af

fólki sem er yngra en sextíu og sjö ára það er

líklegt að flestir þessara aðila búi lengur en þessi tvö ár á á hjúkrunarheimilum þannig að þannig að þessum hópi mun fjölga að öllu óbreyttu inni á hjúkrunarheimilum sem þýðir það að biðlistar aldraðra eftir þessum hjúkrunarrýmum þeir munu bara lengjast hægt og sígandi því að þeirra rýmum er

hlutfallslega að fækka

sem betur fer hefur nú heilbrigðisráðherra hrundið af stað bara stefnumótun í heilbrigðiskerfinu þannig að vonandi mun það skila sér í markvissari stefnu þannig að við getum aukið lífsgæði fólksins í landinu og þeirra sem þurfa að glíma við

og samfélagið okkar verði verði sterkara og betra og reynist þeim betur sem sem þurfa á þjónustunni að halda örstutt að lokum Þuríður

málþinginu í dag kom fram sú skoðun að það væru hugmyndir okkar um hjúkrunarheimili sem væru úreltar í stað þess að vera stóarar stofnanir sem þjónuðu mörgum öldruðum íbúum þá ættu þau kannski að vera litlar einingar þar sem að fólk með ólíkar þarfir á ólíkum aldri gæti búið saman í sátt og samlyndi eru þetta óraunhæfar hugmyndir

í sjálfu sér ekki ég held að auðvitað þurfum við alltaf að hafa ákveðið val en ég held að fyrsta val sérstaklega fyrir ungt fólk að

þau ættu að geta fengið þá þjónustu sem þau þurfa heim og við erum að fatlað fólk en ekki fárveikt fólk þannig að ég held að þetta sé í raun og veru að fólk þarf að hafa val og það að vita hvað valið er fara inn á hjúkrunarheimili að

það sé eitthvað annað í boði

stjórnvöld bara látum það

verða lokaorðin hér í kvöld við þökkum ykkur kærlega fyrir komuna kastljós verður hér á sama tíma á morgun